Fu san dikɛ <hesitation> dia iŋɛ toore la puan fu ni nyaa dikɛ la tibia la n de bunkilega koo e ani se'em woo tobia la fu wan dikɛ iŋa dikɛ iŋɛ toore la puan ti fu nyɔa san dikɛ toore me tobia dikɛ iŋɛ toore la puan la, fu nɛɛni koo fu tɔɔri mɛ. Fu san ita ŋwana fu wan nyɛ ti dia la wɔta. Ba de la ki bunkãra, ba de la sinkaam bee ba de la zom ba n de sɛla woo ti fu yen dikɛ iŋɛ toore la puan gee dikɛ tobia iŋɛ bini tɔɔra la fu wan nyɛ gee ti la toore la n ɛɛri la tobia la ban n mini lagena taaba la fu wan nyɛ ti sɛla woo ti fu dikɛ iŋɛ la wɔta dɔla la paŋa sɛla n boti ba tiŋasuka la fu wan nyɛ gee ti la wɔta wɔrega la n pa'alɛ tulega la tulebia la n tuni se'em.